Ny fomba voalohany fanaovana saosy curry dia afanaina aloha ny menaka de aveo mafana ny menaka de arotsaka ny vaotabia sy tongolo tsy adino kosa ny manisy sira sy saosy kurkuma mba hanome tsiro sy loko mavomavo anin'ilay saosy, rehefa vita zay dia asina tongolo gasy dia afangaro mandritra ny dimy minitra izany rehetra izay mba hampamoaka loko mavomavo dia vita ny saosy curry